Raha hoe fianarana ny hoe mitendry zavama- zavamagneno na mihira dia raha ny safidiko manokana zaho raika dia aleoko mihira. Mihira, azon'ilay mihira afaka raha ohatra ka tena mahay mihira tsara anao dia malaza be anao. Lasa olona malaza anao zay dia izay a aleoko zany safidiko ny mihira amin'azy.